يوم من الايام كان اكو اميرة لقت خريطة غامضة ، تمام، زين ، هاي الخريطة قعدت تتبعا تمشي على اثرا ،لي حد ما فانت بكهف عمييق كلش ومظلم عتمي ظلمي كشي ما يبين منو، يابا وعلى أساس اكو كنز بالداخل ، ليش ما يطلعلا دب من جوا وياكلا ، وغاحت